Jue yë ku'utpyë jue yë at'sukëp jadunt's este dun ni'iy padakap jadunt's dun mot'sëp y jadunt's na yë amaxa'an am nak nyënëmbyë huacamole jadun nëkx kya kiojyë.